अगर मै कुई रेस्टुरेन्टमे हुँ। आउ अपन सन्घरिया संगे बात बत्काईत् हुँ। मने उ रेस्टुरेन्टमे बहुत जेदा अवाज कर्के गाना बजाईत् हैं कह्लेसे मै उ रेस्टुरेन्टके मेनेजर अथवा रिसेप्सनमे जोन बैठल हे। ओह्का तिरा जाके आवाज कम करेक तहिन अनुरोध कर्मुं।